Mɨ poposii la apʊŋpǝ wǝǝ vǝ́ yɨ la pɔrʊ apɔŋpǝ we yǝ́ǝ fɨ lǝ ŋ toŋ pɔsaa le ŋ ri mɨŋ yɨ otoŋ mɔɔrʊkpǝ yɨ ŋ fɨ le ri ke yee oyupǝ oo ǝ fɨ apɔŋpǝ we ǝ fɨ e kpii. O koru keeriwe le eri.